Pue de pu rimix y pu larut nipep skaraja mbukjat porque pu rimix rajuik mas batsejet y pu larut mas nduet y pu larut rapu rajuik ngusaung but ljung kul'os se kua lumey y mat peuk se jay rajuik manamat se kua lumeik xikil pu rajuik ramat kaljung kauk lanu'ut kunji pu larut se kujui kat pus rajuik bien katún xikil y pus pu kani nimix pus napu majey pus napu kuas ndajap si baka'aiñ rinyiaut por mejeiñ juy rapu re lutsajau juy nipep mburua ngul'ue batun xikil pero napu ndajap maiñ sejeiñ per liya'a pero si le lutsajau ne ngul'ajau per nipep em pero <noise> neuk se nimix nip mbanju'u y ni'ia kunji y rajuik <noise> l'eje manatsu'u manajaung <noise> porque rajuik batsu'un re rimix rapu re kauk nipep tuju'u nukuejep kinjiu pu nda naru y nda nimix lem lichiu'uñ pero ya jay rama jay lapup kua latsu'ut y nju'u que rapu e nguba'ai maiñ mo'us kul'us pu rajuik maiñ baljaiñ ya nipep mbaleje <noise> manatsu'u y de napu nimix pus maiñ nipep em mbasejeiñ que pu naru porque napu nimix chi'i kinjiuy nipep emse jay mbanaung bali y juy ejeil cuando juy nin lumey ke natsajau ejeil o puma tsuju o puma ndua kiajay bupe'et lanu'u bakan jay kari lu'ues banaun y ringiaut pero mas mas e pu naru re lutsajau saria porque cuando juy mejeu cuando limi kiajay lumey kunua pus la kat'ey kasu kupu y juy mabut y manapuik pu karit rikiajaut se makanjaung pul basa. Y ya porque juy but manaja ne nibiut y pu nimix pus juy es ndajap lijiu jay na'aung cuando nikjiuy o cuando bupajau saria pus juy ndajap chi lijiu per mas juy pur ejeil ejeil y saria y rake jay lu'uy ndua puma tsiju ndajap kua lamajau y pu naru pus jiuk kiyiu se saria bupajau pus juy but y cuando mut pus juy kun'ieje liya y cuando njiua liya'au nin lumey ken natsajau pero cuando ngusaung juy a veces but y nipep skarajay mbukjay napu y con pu nimix porque pu naru juy mas manaja nibiut y pu nimix mut porque pu naru juy but bupajau kujuy kinjiut ken ndua pus juy lubut juy baeje que jay baeje que juy butung kujui se juy banu'u ke kua jay lumejeu lutsajau por kimijiu.